كاينة واحد الجمعية هنايا يعيطولها اايدياش, و نشوف بلي الهدف تاعهم مليح بارسكو راهم ياسييوو يخربو في البيئة, أي واحد ياسييي يخرب في البيئة, في خاصة في الشمال الافريقي لي فاين مكانش هداك الدعم, مكان حتى دعم هاكا تاع تاع مؤسسة هاكا يعاونوها في المجال البيئي, يعني راهم يديرو ليفور كتر من اي مؤسسة خيرية, دونك على جالها نشوف بلي عندهم هدف نبيل